Ia, araka ny fahaizako izy zen̈y tanjon-drô nan̈ano marôkorôko amy sisiny vola madiniky àby by io, biaka zen̈y anakan̈ana irô mpan̈ano mpan̈ano vola sandoko àby io zen̈y misy ahaizana zen̈y direkty fa ty sandoko ty ten̈a ny izy. Aviô zen̈y afan̈a koa zen̈y man̈avaka tsiaraikiaraiky fôtony samby amy ninany zen̈y irô marôkorôko aminany io. Afan̈a man̈avaka, aviô koa zen̈y atsaran̈any vola io feky zen̈y mahatônga izy nasian̈a marôkorôko.